ni- ni- ni- gnackma nféé mo, fo ni-mi lawonone réégma. Nka la mu wélati, mu wututini. Mu wututini, gnackma nlhaa ruumu. Nii, nsiine ni ngnawema la dan mu kandi, rackima-rackine. Ghuna mu la wututini mburu nsiini ngnawe mune bé ndi sa kagh mo. Kurma, kur yanghi, irééki nsuckbu kane: duna laagnire <laughs> ghunaa mu laa si. I kanna mu wésa, ruwu, fu gnii. Ndééne nsuckbu la mu kandi, ndééne nsuckbu nangh kamo nrumu.